Gne fifandraisan'ny fizaka izy amine eritreritry <hesitation> satria raha tokony e tokony ho izy zash raha alohan'ny izaka itegna mba mieritreritry eky fa sy mizaka koa vao mieritreritry izay zany gn'ifandraisany hoe mieritreritry eky vao mizaka.